थाईलैंड की जो संस्कृति है नि वा गजब वे शांति प्रिय है वे जल्दी से क्रोध मे वु बौद्ध धर्म है वा बौद्ध धर्म का गणा मंदिर पाया जावे। उषया तो हिंदू धर्म का लो गा ने भी वा बढ़िया साक मंदिर बन रक्या। लोक धर्मों का भी अभ्यास किया जाता है थाईलैंड में। चीन का जो लोक धर्म रे उनको भी वा अभ्यास करयो जा वे। और वा को जो नृत्य रेवे नि वु भी वा अपने रामायण से जुड़ी हुई नृत्य कि शैलियो वा पाई जावे।